Niaku rke te kobi hamansa wnu pumal. ko tra hamanse nga mamana ka e masal ka hamanas na. Ti kukubei wa. a nitagla e solon ka. Le yantuein sbe a mamana ka tu ngil ilu. le yantuei sabla tra mamana makum tu ngil ilu. lu yantwein kta manka tu katsin kti lu. I niaku rke te kobi hamansa wnu pumal. moa lol ta nitagla. u mu e kamits na. walme toltolol na. u baku mne kui hange hamansa sne. e rhe na ge kobi susul nga ba niati te kobi susul sne. Non te mar sagho hamansa wonguku i niaku rke. Pumal mne tagla bla hamansa sne. tapla poata, ge karos nga bte sho tun nasinga. Ge ngil enga gake hosa hange ntoa. manse emoa. ge kalta nga tar bongbong ani tagala e kalta meri. Niaku rke moa bla has. ge ngilin sho ntoa singa tra ha u pumal e kobi hamansana. Na gi ngilin lala i mansa. Niaku rke u mu mne tagla lel ne ka lala wu ga baga te na tubtu nga tra makum te ngilin la wongaga. Age hali sinegu parparu hak hakats bte tsine nga," aku mne yantwein langi tina"